Çadra e ka atë pjesën e sipërme për me t'ofru mbrojtje nga shiu edhe osht e marume prej materialeve t'lehta, si najlloni ose poliesteri. Mandena e ka mbajtsen, që zakonisht osht metalike ose prej drunit, e në fund të mbajtsës osht edhe dorza për me e kap çadren ma lehtë.